Tɔ fɪrɪ-fɪrɪ, ingdiin yɛ dɪɪn, yɛ yɔrɔb yɛ kʊnʊng yɛ naa yɛ fwaəd, yɛ yiɪdɪkʊn, yɛ yɪdɪbɪr, yɛ yiɪdɪkʊn, yɛ yɪdɪbɪr, yɛ naarib, yɛ tʊrkʊb yɛ kɔb, kɔb shɛrɛ dɪɪn, kɔb shiri yɔro, kɔb shitin kʊnʊng, kob shitin naa kunungi, kobshitin naa, kobshitin fwaəd, kɔbshɪtɪ yidi kunɔ, kɔbshɪtɪ yɪdɪbɪr, kɔbshɪtɪ naarib, kɔbshɪtɪ tʊrkʊb, wene yoro, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yoro, sheren kʊnʊng, sheren naa, sheren fwaəd, shɛrɛ yiɪdɪkʊn, shɛrɛ yidi bɪr, shɛrɛ naarib. shɛrɛ tʊrkʊb shɛrɛ wɛnɛn kʊnʊng wɛnɛn kʊnʊng shɛrɛ dɪɪn shɛrɛ yoro sheren kʊnʊng shɛrɛ naa sheren fwaəd shɛrɛ yiɪdɪkʊn shɛrɛ yɪdɪbɪr shɛrɛ naarib shɛrɛ tʊrkʊb shɛrɛ wɛnɛn naa, wɛnɛn naa, sheri dɪɪn, sherekyoro, sheren kunnung, sheren naa, sheran fwaəd, shɛrɛ yidikun, shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ naarib, shɛrɛ tʊrkʊb, wanin fwaəd, shɛrɛ dɪɪn shɛrɛ yoro sheren kʊnʊng, shɛrɛ naa sheren fwaəd, shɛrɛ yiɪdɪkʊn, shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ naarib, shɛrɛ tʊrkʊb, wɛnɛn kʊnʊng, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yoro, sheren kʊnʊng, sheren naa, sheren fwaəd, shɛrɛ yiɪdɪkʊn, shɛrɛ yidikuni shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ naarib, shɛrɛ tʊrkʊb, shɛrɛ kɔb wene yɪdɪbɪr, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yoro, sheren kʊnʊng, sheren naa, sheren fweed, shɛrɛ yiɪdɪkʊn, shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ naarib, shɛrɛ tʊrkʊb, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yoro, sheren kʊnʊng, sheren naa, sheren fwaəd, shɛrɛ yiɪdɪkʊn, shɛrɛ kɔb weni tʊrkʊb, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yoro, sheran naa, sheran fwaəd, shɛrɛ yiɪdɪkʊn, shɛrɛ tʊrkʊb kuul dɪɪn, wɔɔm dɪɪn ,shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yoro, sheren kʊnʊng, sheren naa, sheren fwaəd, shɛrɛ yiɪdɪkʊn, shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ naarib, shɛrɛ tʊrkʊb, shɛrɛ kɔb wɔɔn dɪɪn dɪ kɔb dɪ kobb shɛrɛ dɪɪn, kɔb shɪtɪn yoro kobshitin kuung dɪ kɔb shɪtɪn naa, kɔb shitin fwaəd, kɔb shɪtɪn yiɪdɪkʊn kɔb shitin yɪdɪbɪr, kɔb shɪtɪn naarib kɔb shɪtɪn tʊrkʊb dɪ wanɛ yoro, shɛrɛ dɪɪn shɪdo yoro sheren kʊnʊng, sheren naa sheran fwaəd shereyidi kʊn shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ naarib shɛrɛ tʊrkʊb, shɛrɛ kɔb dɪ wɛnɛn kunnung, shɛrɛ naa shɛrɛ fwaəd shɛrɛ naaib shɛrɛ tʊrkʊb, shɛrɛ kɔb dɪ wɛnɛn kʊnʊng swere dɪɪn shɛrɛ yoro, sheren kʊnʊng, sheren naa, sheren fweed, shɛrɛ yiɪdɪkʊn, shɛrɛ yɪdɪbɪr shɛrɛ naarib, shɛrɛ tʊrkʊb, shɛrɛ kɔb dɪ wɛnɛn kʊnʊng, shɛrɛ yoro wɛnɛn kʊnʊng, shɛrɛ dɪɪn shɛrɛ naa, sheren fwaəd, shɛrɛ yidikum, shɛrɛ tʊrkʊb dɪ wɛnɛn naa, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yoro, sharen kʊnʊng, sheren naa, shɛrɛ yidi kʊn, shɛrɛ yidbir, shɛrɛ narʊb, shɛrɛ tʊrkʊb wanɛn fwaad, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yɔrɔb, shɛrɛ kʊnʊng, sheren naa, sheren fwaad, shɛrɛ yidikʊn, shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ narʊb, shɛrɛ tʊrkʊb, shɛrɛ kɔb, wanɛ yidikʊn, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yɔrɔb, shɛrɛ kʊkʊng, sheren naa, sheren fwaad, shɛrɛ yidikʊn, shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ narʊb, shɛrɛ tʊrkʊb, wanɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yɔrɔb, sheren kʊnʊng, sheren naa, shɛrɛ fwaad, shɛrɛ yidikʊn, shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ narʊb, shɛrɛ yidikʊn, shɛrɛ yudubir, shɛrɛ narʊb, shɛrɛ tuʊkʊb, shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ narʊb, shɛrɛ tʊrkʊb, shɛrɛ kɔb, wanɛ narʊb, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yɔrɔb, shɛrɛ kʊmʊng, sheren naa, sheren fwaad, shɛrɛ yidikʊn, shɛrɛ kɔb, wanɔ tʊrkʊb, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yɔrɔb, sheren kʊnung, shɛrɛ naa, sheren fwaad, shɛrɛ yidikʊn, shɛrɛ yɪdɪbɪr, snere narʊb, shɛrɛ tʊrkʊb, shɛrɛ kɔb, wɔn yɔrɔb, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yɔrɔ, shɛrɛ kʊnʊng, shɔrɔ naa, shere fwaad shɛrɛ yidikuni, shɛrɛ yɪdɪbɪr, sheri kɔb, dɪ kɔb shɛrɛ dɪɪn, kɔb shidi yoro kɔb shitin kʊnʊng kɔb shitin naa kɔb shitin fwaəd kɔb shɪtɪn yiɪdɪkʊn kɔb shitin yɪdɪbɪr kɔb shɪtɪn naar kɔb shɪtɪn tʊrkʊb wene yɔrʊb shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yoro sheren kuming sheren naa sheren fwas shɛrɛ yidikum shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ naarib shɛrɛ tʊrkʊb shɛrɛ kɔb dɪ wɛnɛn kʊnʊng shere yɔrɔb, shɛrɛ dɪ wɛnɛn kʊnʊng shɛrɛ dɪɪn shɛrɛ yoro, sheren kunmung, sheran naa, sheren fwaəd shɛrɛ yidikum shɛrɛ yɪdɪbɪr shɛrɛ naarib shɛrɛ tʊrkʊb sheri dɪɪn shɛrɛ yoro shɛrɛ kʊnʊng sheren naa, sheren fwaəd, shɛrɛ yiɪdɪkʊn, shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ yiɪdɪkʊn, shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ kɔb dɪ, wɛnɛn fwaəd, sheri dɪɪn, shɛrɛ yoro sheren kʊnʊng, sheren naa sheren fwaəd shɛrɛ yidikum shɛrɛ yɪdɪbɪr shɛrɛ naarib, shɛrɛ turbub, dɪ wene, yɪdɪbɪr, shɛrɛ dɪɪn shɛrɛ yoro, sheren kʊnʊng. sheren naa, sheren fwaad, shɛrɛ yidi kʊn, shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ narʊb, shɛrɛ tʊrkʊb, dɪ wanɛ narʊb, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ tɔrɔb, shereng kʊnʊng, sheren naa, sheren fwaad, shɛrɛ yidikʊn, shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ narʊb, shɛrɛ tʊrʊb wanɛ narʊb, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yɔrɔb, shɛrɛ kʊnʊng, sheren naa, sheren fwaad, shɛrɛ yidikʊn, shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ narʊb, shɛrɛ tʊr kʊb wanɛ tʊrkʊb, shɛrɛ naa, shɛrɛ dɪɪn, shɛrɛ yɛrɛb, shɛrɛn kʊn ʊng, shɛrɛn naa, sheren naa, shɛrɛ fwaad, shɛrɛ yidikʊn, shɛrɛ yɪdɪbɪr, shɛrɛ narʊb, shɛrɛ tʊrkʊb shɛrɛ tob,